مشروبي المفضل هو الشاي الاخضر, نحضروا بطريقا بسيطا, نغلي الما وبعديكا نحط أكياس الشاي الاخضر في كوب, ونزيد عليهم الما المنغلي فوق الاكياس, ونخلي اربع دقايق, حت يخرج التعب, بعديكا ممكن نزيد عليه شويا عسل, وإلا ليمون, حسب الرغبا اللي نحبها, المشروب هذا خفيف وصحي, ويعطيني برشا طاقا, ويفيدني برشا برشا في صحتي.